Vedanagi tu vegarago tu goina bogeboge nuganai tu kamasina otugamagiani vegarago tuna kamasi goi gemu vegarago tu benamoni o asi benamoni moga tu kamasina goina ogitaiani auna ama gitaiani tu gauka geri gurugai bono bogeboge vau bono bogeboge ginikau vau goi karomu namona bono goi na ovedogarini neganai karomu gesi neganai tu goi karomu gena maguri gena guruga gena gareva mabarana tu goina bono gitaia logo asi logo bono veigari veigari bono gita ginikaua vau rogo goi gemu tugamagi dokona moga veigana bono veia vovoka tu vau evedogarini bene garagoa uranai be moga maiga beveiani o aigesina begarevani goi maki bevei ilauilaumuni dori mo befag befani tagomuni mogo sena mo eagoni mo dokonai ovedogarini ovegaragoni neganai gia gena maguri tu varau ea senisini nai ma gauka ekirato bono bogeboge ginikau vau bono vegarago nai ma ovedogarini neganai Gia gena maguri logo bono gita karakaraia bono stadia logo beagoni mu ogitaiani mogoni gia lubu ekoranamagiani korana lubu ekoranamagiani tarimana tu oba iatu barau garina eveini be goi gemu vegarago maki giana benariani bona begitagauani goi maki begitagaumuni benarimuni korana veregauka gena guruga kara ekiragiani vegarago lekenai mogeri mabarari giana bekoranamagiani senagi goi na asi gogita ginikauani neganai e mo dan tu goina tu baogoitagoani nai vegarago nuganai bono bogeboge ginikau mo mero gesi arakauni neganai dia bono veigari veigari benamo bono bog vegarago veigana goina bono veia lagani ta o lagani lua maki bono gitaia logo o lorinai mai mero lorinai be auna nagaragoa monai vau rogo bono vegarago tari tu evedogarini bena mo viuravini na egofarini bena geri danu bena eka edanurin ekaririn mogo bena eveigari veigarini vagarago nugariai eagoni bena meto edogarini neganai vaurogo benamo Vovoka tu moga egorani dainai tari tu gara geri vegarago emauk etanu maukani tari tu asigina tari tu evegaragoni eagoni meto tari edogaririni bena garagorina eragakwanerini eagoni tarimai e mogesina bena mogeri be gorani gaririai dainai bogeboge ginikau gauka ekirato guinenai tu gauka tu vegaro maigeri tu gia na tau naturi meror tauri vavine maigeri giana egitarito maiga tu giatu vavinena giatu gabogatana maiga beagitagauani gabogatana maiga benariani gabogatana beuraviniani geri ura misi kose beveini okei mai vavine tu agitaginikauani benamo goi garagomu tu maiga be guinenai gauka taiminai tu moga egorato gauka na geri garagori mogeri giana eveiri egitarito lorinai toma guru tu moga tu asi egorani badina tu ta tu gena libai mo eragani eagoni eagoni mu evekwakwanagini mainai vau etoni eee autu asi bara vegarago mai moga egorani nai ma gegu guruga gegu vevanagi maiga toma Vegarago tu bogeboge ginikau vau vegarago asigina asi vegarago asi veigari veigari vegarago tu oveigari vegarini neganai goi gemu maguri maki asi boverere iagiani bona vegarago magu danu varona tu asi magona goi bo vegarago neganai bena goi tu otanto moga beago beago bona mase na vau goi bekiragoimuni goi iaku verere boton bourani neganai bogeboge ginikau vegarago asigina neganai goi kekei tu madi kekei midigu midigu boganini benamo goi gemu vegarago magurina maki asi boverere iagiani bona dokona kekei begabiani nai ma bogeboge ginikau vau vegarago.